<hesitation> Ten̈a azoko ono zen̈y amy tantarandreô sin̈y aby ô. Misy riba maventy be zey namboarindreô natôndrô miaramila aby io zen̈y raha io namboarin̈y. Avy ô nampody namboariny koa tanatiny fotônany sekla maromaro feky nanaovana izy. Tsy vita nalaky zey ten̈a zoko onono tamy tantarandreo. Avy eo amizey anabo zen̈y raha izen̈y amy kilômetra maro koa halavasany raha io.